दुनिया मे घण तरीका की मछल्या पाई जावे। जण मे से कुछ का <noise> नाम यह हेगा। जस्या की हिल्सा, रोहु, कटला। मछुआ, साहस, कात्ले, चिंगडा, सूरमाई। प्रोमफ्रेट, केलामची, गंडिमाची, <noise> बेलफूल। ताम्डा, झींगा, सिंघाडा, बेकटि, ट्राउठ। गरुडा, बॉनगा, गोबिंदा, दनिया, गेंगा, लाटु, <noise> कछुआमाची।